ɗemle himɓe ha Nigeria nii ɗonɗuɗe amma nii jotta ha Nigeria min don mari ɗemle koh ha duniyaru yarai ujunere jeweɗiɗi